Laamu foti ɓurde toppitaade ko ƴellitaare njulaagu e ngalu sabu ko so ɗum ƴellitiima maa yimɓe kaar, maa yimɓe pooftu. Ɗum ɗoon kadi haɗtaa ƴeewde, reentude weeyo wota bonde.